Fomba hiterihirizan'ny ordinateur donné zany an, amin'ny maha ordinateur ananjy zany an, de izy io an resaka informatique efa avo lenta, Misy misy mémoire am- hitehirizana ananjy anatiny akao an, de anatin'iny an donné io mipetraka.